Ñuka Ligia Valdivieso mi kani, <noise> kay rato Lictopi kawsakuni. Ñuka Lojamanta mi kani, <noise> Lojapi nuka yacharkani colegio Santa Mariana de Jesushpi chaypi rurakani <noise> shuk niki grado manta <noise> pishka niki grado, cursokama colegio <noise> y shuktak <noise> <hesitation> shuckta colegiopi <noise> rurarkani Quitopi. Suckta niki kani Quitopi, colegio Santo Domingo de Gushmanpi <noise> <hesitation> escuelapi tapukun ñuka tukuy <noise> wawakunalaya karkani <noise> pullarka <noise> macateta <noise> Rayuela ima laya, pullaykuna, y <noise> yacharkani, mana putna <hesitation> punta yachakurkani chawpi <hesitation> mana pudirkani tablas, chay ñukapahj ashka shinchi karka kunakama mana yachani <noise> shuckta materia alli, <noise> shuk kutin <noise> esculamanta wasi kama purirkanchik shuta mashikunawan y shuk wawa ñukata urmachirka <noise> y Ñukata (-) allaka nanarka rigra, shinapish mana willarkani wasipi chay tiempopi allka manchayta charirkanchik, <noise> shinapish puñushpa <hesitation> quejashkani y ñuka mamata tapurka ima, tukurka ñukata, ñuka nirkani urmarkani, mana nirkani <hesitation> shut, shuk compañera urmachirka, urmarkani nirkani, entonces, mediconpakman aparka y <hesitation> hiesota churarka shuk tiempo chay shuk anegdota. <noise> Maka tetata pugllana velakunawan, chashna nirkanchik primeros pepos, puente, montón, chimela, macateta, chashna karka maquiwan Y raruela chakiwan, <noise> chisllapa pambapi lunes, martres, miercoles, jueves, vienes, sabado, domingo <hesitation> shamari. Chypak, claro, rayuela <hesitation> jugábamos saltando con un pie y empujando una mas difícil me hace en kichwa, que castigo de era de muy mal carácter, hice sufrir mucho a mi mama, pero a lo catorce años y medio cuando asistía a un retiro a cuando asistía a un retiro en el colegio